A pues las que se, solamente yaha tlen muleh, pero como ya niconiquimpia nochpochuah masqui amo nicmati neh pero, niquibia nochpoch pos nicnequi itcuasqueh tlen mule, um, pos ixchihciuah, pos quichihchiuah, y ya ya después es un yeh ya conchichiu pues yacah yeh ticuah, aja, masqui amo nicmatih, pero como oconcah nohija, pos quichichiua yaha